Chila lunastela be perele manga manga nabye kogo nangogo konyama sa aegogo perele wan lo valadun pa lo ware jipogo